Dinsiz ahloqiy yashash mumkinmi degan savolga yo'q deb javob berolaman. Chunki din bu soflik, poklik, va ahloqiy narsalar o'rgatiladigan din. Menimcha dinsiz inson ahloqiy yashashi juda ham qiyin deb o'ylayman.